Ah gitara zany molo raha ampiasain'ologno musi- musicien hoe instrument à vent raha zany instrument à corde plus tot à corde zany hoe misy tadiny zany i tadiny i fogna zany atao jeu amin'ny raha akao, kitikitihagna io tadin'io za tsy mahay tsara raha io edy e fa amin'ny alalan'ny tadign'io zany tegna agnaboahagna feo, de zany feo avy aminazy tegna bazin'ny lamozika tandrignesantsika amizio eo io.